मोर् जानल क्यान्डीके नाम यी <noise> हैं। किटक्याट, डेरीमिल्क, जेली, हार्डक्यान्डी, गमिज, ललिपप, हाजमोला क्यान्डी, कच्चाआम, तितौरा, पुस्टकारी, इमलीबम, चुँईङगम, स्निकर्स, आदि हैं।